د بدن د حرارت یا هم تبې د مالومولو په خاطر باید ترمامیتر په خوله کې د زبې لاندې تر څو دقیقو پورې ونیول سي تر څو د بدن درجه د حرارت په دقیق ډول اندازه کړل سي، کړلی سي.